بعضې خواړه چې ډير اسانه پخیګي او زما ډير خوښیګي نو هغه عبارت دي د ماهیانو د خوښې نه، هګۍ او همدارنګه د کچالو چپس چې زما ډير خوښ دي او په اسانه باندې سره تیاریګي.